Be i delfin, i delfin al e 'na bela bestia secund mi, al e al e tantu inteligent, infatti a lu dovru ën varie ën varie ën varie coze sportive e pöi al avìa girà dë film cun i delfin, ricurdumnse dë Flipper, ël famozo Flipper e comuncue niente a cumünicu anche tra lur përché a dizu ch'a sübiu, cuand a sübiu a s'parlu, ecco tüt li